Ore nkako ɨ́ɨ́n china, ɨ́ɨ́n-ite vei yata ve'eso i'jñai uui, ndako, te jnu na inii taka chitií te ñe'e lijnii te ndokoi, te laa te ki kuita lavaka ye china naá i'jñai a iniii ɨ́ɨ́n ñayivi inii, jnu na kuu ye ini meei te nda i'jñai. te wa vei yata ve'eso ijñai te orre laa te ndokoso, ndakoso ndia'aso, jnu na iyo yata ve'eso, a na kuu taka kichiso, iyo ñaña iyo taka chií yuku te taka ye naá ndakoso <hesitation> kala vigilarso jnu na kuu yata ve'eso.